Na pa tagune u tea nubunubu mepaa naa nao tea nao menaa pa hio- hio nau merau mepa na pa tara kaara oha, napaa naha mepa napa ato bataa a mobi- a mobile ae o rapisi mena pa nao, no tei nom ei naa he tara maa naovana he noma noma noma. Naa pa teii, nao vaha tea sisibin na paa nomaa vahaa na paa nao vaha raha tea nahu, nahavakavara na paa aan, vaahivaa huun na paa gaga na paa nao. Nao vahaa raasu, noma vahaa hioo vahaa, nahu- nahu vahaa na pa vahivaa vahaa huun na paa nao vahabana, nao vahabana, nao- nao vakavara Na paa nomaa vaha huun na paa nao vahabanaa, tea vasubu noma vaha - naa paa nao vahabana tea vasihu noma vahaa - hana na pa tara rakaha ma taba ma haorane ma puisi ama kaenkaen <hesitation> rakaha na pa nomaa vaha merau menaa pa noma vaha inu vaha haus kuku na pa noma vaha merau menaa pa noma vahaa inu vahaa haus kuku na pa noma vahaa teo huum suraa gono. Vahaa teo guum suraa nao vahaa gono vahabana noma vaha nao he vahaa e sumeke bone huum sura nao vuhaa va asi bono moopa teve mepa nomaa vaha tara vahabara mepa nao- nao. Merau mepa na pa noma vahaa vahinana mepaa noma vahaa a, bara bihaen.